एक आदर्श नौकरी हमारी रुचियों और करियर की आकांक्षाओं पर भी निर्भर करदी। आप जू काम करना छा विमा भावुकता होयी चैन्दी। अग्ने बढ़ण की क्षमता होइ चैन्दी। इनु काम करियु चैन्दु जैमा हम थें आमदनी का साथ मा ज्यादा से ज्यादा अनुभव भी प्राप्त हो। एक आदर्श काम वू च जिमा मैं लोगों का साथ मा सीधा काम करू।